Akamaroan'ny hany aloha iaby iaby, haiko miketriky azy. Fa manahaky any hanihanim-bazaha reto manahaky any pizza pizza reto, aha, tsy haiko miketriky anio sady tiako hianara avao koa i. <noise>